أن أنا أكتم نفسي ده بيكون موضوع نسبي شوية في أوقات ممكن اكتم نفسي اكتر من عشرين ثانية <hesitation> أوقات مقدرش استحمل اكتر من عشر ثواني على حسب مجهودي او النفس بتاعي في اليوم ده عامل ازاي